मय सुनो हओं तुम्हर बढुवा हुइगओ हने? वण गजव हुईगओ आर । कैसे करे? गजव मेहनत करे हुईहओ । मेहनतको फल त मिल्नय पाणो हय कि ना? अच्छो भओ । मेहनत करे मेहनतको फल मिलो बढुवा हुइगओ । बधाईहय ।